Bingel lamdo tokki lawol kallungol, o fotti be baba ladde nyakki mo, lamdo jodi do woka ngam o yidi bingel mako mai masin o yida ko memata ngel.